لو في اكل أتحرق في الطاسة و لزق فيها وانا عايزة انضفها اول حاجة هعملها ان أنا ارمي الأكل اللي ممكن يطلع من الطاسة و بعد كده احط مياه في الطاسة دي و أغليها مع بيكربونات صوديوم او ملح لمون اي حاجة تخلي يحصل فوران و ابدأ اقلب فيها و احاول أفك الحاجات اللي اللزقة دي لو مفكتش بسيب المياه السخنة فيها من ساعتين لتلاتة و ابدأ احاول برضه ان أنا اطلعها بأي حاجة كده لحد ما الحاجة تخرج منها